Nne tagere taim noke sik eromin <hesitation> ropitai puagomino egu nn lopa nn loi nokege nn uro <hesitation> ngumuigu nn egu mani liro aike toi <hesitation> aposi nopere lopa toi puapuagoimui egu ai nopere puagoimumo mau toutou mani leilei aigonkomma numa mau tou mani lenlenle egu hausikiga apai sik touuokaike egu lop toi lakapai nunui hausikige lopa toi apai ako lakapai ekemua egu iko aike ikoe koino nomoku ininigoipumoi touno nokaike tontokoimagui mmo egu tee taim nokegee taii loi noke ngumuro egu amuro ogoi lo omoto legu mau tou mani. Ngu-ngu rokui nno tainoro ropa tei worry etasi toi ngungu nosi, egu taim noke ropa toi tei tou mani nui nui, apokui tata nne mau touno mani nuguo nkoma gere tuare. Apokui <hesitation> ailou toi puagosi ilou toitou nuinui, egu tepomo toi aposi aga <hesitation> mau puagokuine touno mani egu sinto tepamo toi aposi nego amo teo mogere uparei in inamuina. <hesitation> Oiro ako puaga kamo taa lee ama ououruki moing, egu loikene nokege toi arai ako puaga egu akoo touno ono onoguine. Loi okuruke, touno aruguine loo egu toi puagi, nne egu mun-mun muu, sinto teposigu egu arulo omoto sisiralugui, egu ako nka sick miginoromino. Apomino aga sinto sisiranke gui egu siramumo ropa lotu erokaio toi mani leilei, nagai ropa toi lotu etoimai, papa lotu etoimagu egu toi apogim aga nne ano ropa lotu erono tou puapugolau amo mautou mani nun nagui. <hesitation> Ako sick nomaguino tano <hesitation> ropa toi tei moki nagai pasi nuinui, toi aposi nne amo ikou egu toi paagosi. Egu toi egu <hesitation> ege nkomma family amai toutou siralai roo mau kupai ee on ontugo nui, ako nomata kaguinke, namatu kugai nke ue akuu tuntuntuu, touno noge toroioo aginee nnesimoto egu teeragu apokui oh iko mani kamo tata, ilou tei toi puagoina ilou toi nuinui, egu akoi loi amuro loo nepe tapualei iouroonui egu apomino amoto kamo nno tapulokuine, oh aga nne tei loge tapualei tei ama lolomuina oiroo, apokui apomono ama in lomugui <hesitation> nne amo monkai meragumoro, egu amuro kamo ropa nege tapuro pioo, lootoi ama maigo togii, ama maigo togigu toi nege loo lotu etoi nomino egu ia pogem toi orokuu poipei, <hesitation> loipiro reeragu raro <hesitation> egu toi lotu enii egu apomino oh ikoo mani. Tei toi mauropa maigo toposina maigo tokosigu egu iaa kugui nke kaikai miginomuro egu amuroo loo toi lotue eenim, lotu toi enii rogoa nko family. Rogoa family toi apem nere toi lotu enim kamo egu epogim oo ako mani <hesitation> toi tepogim, egu lotuetomuro lotu nke, lotu erogemino, kugui nke kaikai miginomurilo egu amuro <hesitation> egu toi laa popen orokuu loipei laa merasini. Egu akoo loi pominoo, egu koino ogo ama rakilai goi murou, ama rakiragoimuro <hesitation> apomino nnetei ako aike touno sinto sisiramuguine touno sinto omuigu loiloi posi koini go mai ama. Mokina temtemmugu ama ini inigou muguo mautou mani, kogualei ogo touno mani kokomu guo nno ropa naugalei lolomuguo. Egu loi pomino egu kokomuigu egu maumani remino rakiragai muroo egu ege loikene un upumo egu amano ogoi <hesitation> loo <hesitation> oiralui. Oi ranulo emuu maumani konni, loo an tei tou kokolui liluguara, kokomui ama lilimumo ogo nagai ropa toi arogi egu toi numong agai ropa toi mamatomeigu itusii egu apomino oo iko amo mani nne amo <hesitation> tui nkomma kugui meragumuro, egu amalo loo mai akogere loi lotuu eniguo apomino tou nne kagui nke kaikai. Maigo tokosigu kugui ee healing eromui. Ako loi ropa using puinu oi lai tege ako kupui ropa konkonpom ikoo laioo uruu unoo intugu laige nkem, laige nkenno agim paa taa kugui sinto tepogino gu tepogingu aparoo, <hesitation> ikou mani egu nnege apomino akoo kagui apo touno aikee, ropa aaro uuge toi kun kirogoromo rogere wine, akamo aike toi loi using etui toi touching etugu loo kai gotolu, <hesitation> egu tepogimgu egu aparoo <hesitation> ana lee mau loo meragugorogu maumani topogim ropa toi kuku. Mani tokopan. Maumani togino toi kugai mani toikoi pem toi umo lougai lotu erogim nkoma nkoo family, nkoma nko family tepe loruu erogimo mm num numo egu takoo sick egu tou nokaike ropa apomino intoko ono onogo ako kugui ama meragu roge maigo tokoipegu, <hesitation> toi <hesitation> loo tapului loo ropa ako mun paropasi tuntungu touno ako loi nokee apegu nnee sisiramu nee sinto aike toutou noke regere apagom, akogo regoma mokinasi mim minapem tuare meraguu tou noke rogere apagom, ako nkoma sick amo taa ego hausik apaloo loo hausik parogom, hausik rapagasi iko piano hausik piotomagu taun hausik pioo tamamo arawa hausik, piotomamo buka hausik piotomamo, <hesitation> tee paigoma money toi om omitoi, paigoma money gai nee toi ominakai iko gere aike car nkoo, tamuu nkoo, nagai hausik kigia amangui toi <hesitation> tetano uno resume enim egu temangu tee tano toi nagai muruloim checking nam. Ikogo buin moi taki kamo mauropa ear loi noikei two hundred egu ako tatoo ito natoo taa mau four hundred kina aposi loi ogo taa mau money teumoi intoko runrugolugoi, egu loi apogim kamo ropa apem num num. Ikogo aigou nun nunguino aposi amotee money ee nun nunguine apokui ikogo opoo tee rent etogimo nun nunguine. Aposi aigoi touno rigoro unn, iko rigonoge ungee apogigui ikoge goo kopiroo, amo aigou okogou ikoiko ama nokoo egu ege bukage arose akogo loi nkee arui tata money, teiko money opiro raga tege nno tuntugui, apo aigou ropa money ee uru uruguino eguu sinto tego money toi omi omitogim egu tee ikoo tege. Loikene sinto ngungu maguoi egu mani reigu egu mani ton tokopaguu apogiguu kau kugui ere toi mani togim kugui toi ama koro nkem, toi agim oi kugui maigim healing etumoru maigim miraeu working god. Ouougana aposi kamo nego apomino nego kamo tota toi puagosi egu ropa maigim touno puagomino apomino nkoma numatu mau kugui nke lee aku tai kugai tokoimugu toi puagoi, iko mau ropa tetemagui taa kugui iouga tai kagui tokoimugu toi rogoo puagipio ogo puagi ropa tei worry etasi ropa toi mim miamo nuinui, mim miamo toi nuinui toi aposi mmm nne mau tei ege mogere tun tualei in inoonuina, egu ropa sinto nun numogo maigim te ama naguruke tei iko sick etasi nun numo nomoto apagoi magu toi mau morilo nan ragu pakosi egu tee iko ureitoi touno sisiramusi. Maigim ego beer toi nno loiloi posi, egu toi nno loi-loi posi egu silamumo nkomai family amalo lo amo teiko sinto sisiraluguine regu. Sinto sisiraruguina regu sick enino egutoi apai petengui toi puagui eiko aa mara isikai pasi, egu apagui loikene ogo nkoma community gilia egu apagui kamo nkoma tei ripoma loi luksave omaroo, iko loi iko ropa iaa moo kogi pimo run rugo toto puguine apakuo ropa tee aike nokee, egu entano egu aparoo kamo tei loi, loinko tuntuntu sinto apoo ikoo sick entamo maigim ropa tee kankanupasi un unelui logo amo sick enino tounonakinagai nugui egu ikoo sinto nego tei touno rakiragai paisi nun numo akoi loi sinto temuro egu sinto siramuliroo. Maumani nne entano ropa tei mani tokasi toi nuinui toi apomo maumani on otumorogui egua nagai sick eroo. Sick eromino touno mani nun nunu iko aike sinto apokui ikoo maumani ikoo ee hausik buka apanguoi moi loto pangu ako egu puaga kuropipio pei, egu nego igikogilai buka hawik moi nogigu aparo, eiko puagumoro pei, egu puagupio moi roto pai eguu, eguropa nkonaito mokinagai muroo egu akoi loi temuigu kugui ere maigo tokaz temuro apomino nne mauropa toi meragumom toitou puagosi egu meragumonpigu apomino aga maigim aike noke an apagoro, maigim nere apogim irou touno mani toi lei mm iko aposi. Iko sick etamo ropa tee hausik un upegui egu nne etano sick eromino ropa toi aposi kugui nne rogoa gere akuu. Rogee toi tapumegu taa nkoma sick meragumong. Iko sinto teete pokuo apokui iko maumani aike tege nigoma lou toitou mintogim. Taa kugui nke iou toi mintogim oilo akoi ogo loi mara tontokeinu aiketeteni toi rugei. Ako loi amo taa nege koro mau nkomo apokuo iaa taa loi nokee, ropa taa loi nokee egu tege sinto egu poporaito egu apomino roge aike temiloi ako apaguo aga. Loo tegu ama kirogupa ei roge meraguei, egu akoi apuno eikau toitou nne tokomeng nne mau touno eiko meraguosinuu, iko mau tai kugui meragui, nne ninu mau iko ropa ako kaikai miginopoinu meraguoropio inko sinto, ikou apagui loi nokego mauropa roge tapuegui. Ako aike noke roge on onogeine akoi nokelei touno on onogui, egu apaguo ako aike regego touno on onogogine. Egu apano iko aike kamo maute touno loi noikei ee ono gugui loik noikei ee aikee ruruge, akogo roge tou onogeine akoi ninu on, onogui. Ako goi aiko tou onogeine akoi touno on onogai. Apomino loo toutoi mem mennom lo ane ama tapumei. Iko aike sinto apokui iko maigim nke tee sinto tee maigupanke oiro ikoo sinto tee mai gapanke. Loikene amo tee tege paigo aposi tee mom morugai guneine. Akogo taa lee mon morugoi muinu regu lee ngangu munmo sinto tetemung egu nege apomino iko amo touno nokaike iko mau yoi miginomei. Egu apomino oo nnee ikogo aigou okee tokagu oro nno piotomaroo ee nomaku katukuu, loi nokee amaroo toi pio toraga uragoi nai mara egu igikoge katukugego ekio nomekae paigami rogogino, tege nun-nun mo meautou nno reem mera gamoroguo. Ege ogo bukage ekioo nomokuge keitako rogogino, egu mau meraga maroo amaro moi roto pengua puagu, ikoge katukuge ritoo mimo poko mimo num numo mmo tege nun nugui tee nkoo akoo loi nne un uragoi. Mugani, akoi ogo un urogoi mugu touno nno mani lenleguo, egu eiko loi pogoma min kone tokaguare apomino ogoi kone nnetoi nga nomakuge ee aigou car noke ugu otoi ee ungu toi itatopegu nne komui, komuroo pokoo mei aga amuroo oh ikamo kara noke un uguine teguigu egu aponeino. <hesitation> Egu ako karago taa, loi ogo nnegego tou taitai toposi nenkee, <hesitation> ropa ita topomino apominoo loo oumakuu pim pimoi amuno nne buin taun mem mem mee, apomino nne toi koimiroo ikoo piano road koros sige siporotonei, <hesitation> iko piano meguina egu amuro piano road koros siga pake apa kepio, egu apomino aga nne amo iko hausik igilaiko piano road koros sigirai nkagu rotoo reapioo egu agaro mau tege rogogore akue toi siporotoroii apomino aga kirasi murugeina iko rasi mau ama isigou, <hesitation> iko mau igako road koros siga toi nagai noke nkosi mum muguo igikoga loi noke nkomino toi <hesitation> uragoimui. Akoo loi apoomino ee pogoma aike loi uraura kumoi tou maigou pui, egu pogoraito iroua keruguro amuroo loo toi logo roge nno tuntugu apomino ikogo pogou aike ura uragoi nugaoi ominakuno amuroo egu toi nogoro un pei piroo nno tunturo eguu apomino oo amo mani egu toi miroo tege nuinui nun numo puagosi nne amo neauton meragumong ego reona, ominako minoo sinto teposigu amaroo. <hesitation> Mautou tou puagi kamo akoi loi uroo sinto siromugu eguu taun nuga saturday gerenen rugoromo nkosigu amuroo ogoi oi loo meraguralo, egu apomino aga oi nne nogu puagokuinai, apomino nne mau loo nguromino apokui ilou tou puagai, <hesitation> egu entano nno togokasi ngurosi apomino tou nne mau. <hesitation> Meragu maro egu sinto teposigu amuro <hesitation> teikoo nege mem meraguoi nokaoi, mm kamoroge ogo taa work meragu an apake, ropa nne loiee sinto aike sinto miginomuroo siromunoo egu meragumaroo.